Nri kpuro miou ki mpie a're ade ohuwue amilemiki liye akuom, nriche chi kwenu lie alilikpo le beteb. eh be-me beteb bassar lebi biffuour, yi nriche kpuri miou ki-mpie. mkpe ki-mkpe lenyenu,? ochuwue omiloge pie binyuam, lenyenu ochuwue omila buburo nmi kuel le bisuog kuong binyen puat, nkuekuel ye offen wu iri galipipipie, le mpien awu ku oma kintuo, awu bom belolo, nrikiri le mpuo, nri ewa beche abami abeh bene belolo lewu, mi nyen ipiala nri kpelo liko elie'lie, li'ko ali mkpedo liri'ri ewa, lige bubou ewa lishe, li iri wa nyuam, yi yi mkpe kiki bom beche bowa onem, lenyenu? Le wutulo afal, a'betuafal bessar, betuaful benyi le odang le lie ali le-eba, nri ki-pipie beffuor abami abe le be-meh litel beteb bessar le-be-mw beffuor, nmal mpie, ochuchue obore mi-boro nkuom nkuom, nmal mpie, mkpe ki bom be-che tenenu le-mi, eche yuor eji emeh nkuor mom, be-pie mi belie, iyuor iso, ipie a're bom tue be-pie nnab kannab nyi